Ah, magnano akoa zay aloha sy de haiko loatra, fa misy fotoa zany re fahitako anazy io, misy fotoa magnano akoa gn'aminay iny moa zao, misy mahadigny vola raiky izy fa sy mbola simba fa sarotry aminahy zany hoe firy vola mary na firy andro e gn'azo anazanone vily agnatign'ao.